لاكولار روج حاجة اللولة اللي تجي في بالي سي سي لي فام بارسكو ديجا هو سينونيم دو كالكو شوز دو فيمينان و تاني تلقا الروج ا لافر حاجة الكلمة اللولة اللي تجي في مخك هي الروج ا لافر